A Espain̈y ndraiky zen̈y manana hafanana miôvaôva izy. Hoe ôsea- manana toetrandra ôseanika sem* arida àby ren̈y. A antinana zen̈y rô a eo <hesitation> malefadefaka zen̈ a- hafanana aminan̈y. Fa ny atsimo ndraiky mafana aviô may a maiky hoe.